Tiempo koli ka'a juanxhixi ñajon chute yu teñeño há yatayó ya'á jan ni tona nion kendo tuteni yona <hesitation> inan, manx <hesitation> takaya'a kute yuvixnaxi, menka lavadora tanantei yavii naxhi na tuka'a tanakaten telonakaten nuu yuu anú lavadero.